Daman duniyya kola gomta yam na koba habri koba habri domin kaiso yabta duniya yabta ton siyasa kana anto bone bu fa siyasa ne yabta tei ki la lamba ki nako ango koleni zai i bu sai na kolen ka ɓoyen bi tatam tatam moi be`i soto bonan ko zuni bu ai moɗi bu an to ta a mokin mu shinkafa hai hai mor manja duk a so dorshi tama mu kolshe zei to kole zoi bu ba andi billan su moɗi ɗabshe yo kolshe zoi mi muni ne mu kolshe yam i kaiso ko gwalla yom sesi ai somma andi bu sabogka alo zei a duniya kaiso ai duniya a matsa te nu ai tin mun galla bonan su kaiso andi dorok lafiya bu ma duk andi bu duk mu ɗeno solar ki bonansu an dorak lafiya duk andi bu to mo kole zei lolo i biyan bonan ko bu ai moɗi bu si dumbulakti eh ta iyo ku iyyi kaiso guni dano mi ai kaiso kuzik ruta. kai so ai ku ruta ananko tak tufe mu bi ruta mu yo muda`en ko mu enko to wom`i ai handi leifi bu amma wen e ko go ruta bu go i ai moɗi bu sai dutu ani tama nako simikti ka eh ka biske zaiɗo amma munakshi a ishi diya kashi ki diya an mu habra a ka wahala mu sai mu habre kaiso eli moɗi zuni kuɗan ka buska ai biya mokshe moiye sabog zuni ganan ko bu gone ko ini ruta bu a mukitko ehni a soma boita ka mon bu ta maɗeini na wa e na wa e zugan ko bu a itin ni s- sabo dei fa in dai na go ina eni belin deiyim anin mokshe anin ye mu godan su amma banin ne biyo bu fa amma kaiso gunin ni fit ku bei sokto ku nokshete ai ana muti gunta yarek siya kindalak ka hotte a ɗe fili to ko kaiso ko na kuɓuna mumuno kona kuɗa mu miyya gabai mu guni loka tu fatu zabɓe ai kun dala mu dalan ku ti muni ke mu dalan ku dano ku eh muti sabog ka`a ai mu munene ku mune yokɓo mu don kuku dalan mu onen ku ti.

To ko moiko lolo mu gaf habri mu koi ka kwalshi zei ka ɗonit ko mu dem belem mu dai naagon ni na fuzon dino ku tana de mu ku tana de mun ki taki ai mu dalan ko na mu wanko taki wanso an waton ko bonan kom andi goyokko gari na onto kaza kaza bu ai am na han wato bu dole ka gotka bona yoto ka densi amma ya mu wanka taki <hesitation> ban ka shuno an bano loko dai mu wato woto mu ai dolan ko ak i mershet ko kenan to kaiso ni mensho eh dinni a daidai do dongo ani kineru.